Fiasan̈y ampoly ndraiky man̈amia hazavan̈a izy amy plasy maiziky araiky kô fa alin̈a andra ilain̈a ampoly an̈amia azavan̈ana zen̈y ndraindray koa ataon̈olo fiza- azahoan̈a hafan̈ana.